मोइ नोको भल् गिफ्त् फुले करन् मनोर् मोनोद् मन् प्रए बहुत् दन्गर् गिफ्त्। करन् मनोर् मोनोद् जेरे प्रसन्द है, खोरु गिफ्त् फुले दन्गर् होइ जये। मेन्ले मनोग् पहन्ग् खत्वे दन्गर् बोस्तो। जेनेर् हरक् अपुनक् मोर् बय पएसो, दन्गर् बोस्तो अत रिसो। अप्नि कितखोन् त्रिस्तन् अबो। कितो एद्नुक बोस्तो होइ जे, खोरु बोस्तो अत मनोग् दन्गर् बोस्तो पोन दिव परे। जेनेर् मनोर् अनन्द। करेन् अपुनर् किसमोन् मनुह से नम तिलो, सर्सपर्, अहयक् लिब जब, मत् दिब जब। हेबु ऐत दन्गर् गिफ्त् फुले फबो। करन् मनुह तै बिपोर होम, बोस्तो अत देख्वय् दियतो ऐत दन्गर् फोबर्। तिक्तेनेक् है मोइ दन्गर् गिफ्त् फुले नोको। अपुनर् मने पस् चेलेब्रतिओन् कोइहो गन, मोइ कि बत बोस्तो लोहे इसु। हितु मोइ दन्गर् फुले गन्ध नकरो। नन् मोइ हितु हि मोइ, जोसे इस्त फुले भभि फुले अबुनक् दिब होजो। करन् मोइ न भबो जे, मोय होगल् उपस् सेस्त। नन् गिफ्त् हि सेस्त फुले नोको, अपुनर् मन्तु जे सेस्त है, हितु है फल् लगे। नन् अपुनर् फल् लगे, हेकन मोइ कि बत लोहे इसु। अर् अबुनि मोइ हितु दन्गर् गिफ्त् फुले बन्न कोरि फुल, मो क खिर्ब दिसि। हेतु हि कुले मोइ भोज् फुले। अर् भोज् फल् लगे, लकुनक् फुले फुले।